Ja ku titata ja ka'ando tecolote jiaa xuuka'ando ja kaayundo <noise> ja kuaá xukatati io ndeku tiuku mudu zoli nyuuka kaaxi ta ja io yuku io jiaa titata xukata ja kuaá.